ba sɛ'ɛ biaza ba sɛ'ɛ biaza ba biaza nɛ we tin ho sɛ'ɛ mu yɛ a ba tubara lo are arɛɲera o ma aro ma di abe lo sɛ'ɛ nɛ lo tan o ho fu jua doso na aro vɛ dira um a ho fu o ho fu jua so deso na don ho cunu mi ma tete ba se um ba we pɛhan ba biaza wa ba hancu'an ma ba taboza nɛ bu'a a mu yirawe a ba vɛ ɛ ho sɛ'ɛ so a babe yi dira don mu'a ho cunu ɲa